han legum na cruru a mibin a sin ma tete han tua yɛrɛ mibin oyi bɛ bo han danwa to han mi cɛ ji to han mi cɛ ji bon furu be furu <hesitation> itilizenu bɛ'a a benɛ mu bɛ'a benɛ a he da mabun wo o furu a benɛ a dan ɲi'o furu midepe a be ma ɲusin griazi yo mibin o bin o we be'o bera wian o bo'o bera a'o dan wa jo hu'a dan wusu wa jo bu'o to mu ma be fua fua ɲɲɲ